Kolontsainan'ny Aostralia a, izaho aloha mbola tsy nandeha tany e, fa ny fahafantarako anazy fotsiny a, m- <hesitation> marobe hono biby aminarizareo any a. Dia <hesitation> izay aloha e!